نعم، الحياة عادة تصبح أكثر تعقيد مع تقدم السن. المسؤوليات تزيد، سواء في العمل أو العائلة. زادة، التجارب الحياتية تعطيك نظرة أعمق على الأمور، لكن يمكن أن تضيف ضغوطات. لكن مع التعقيد، يجيء زادة الفهم والنضج.